Karazagna voanjom-bazaha le eky zô: misy pistachy a-le kara mahitsohitso igny izy tsy de misy aty loatra, fa misy ny arachide le tegna misy aty na antsovaneh mbôla pistasy fô fagnantsovaneh azy na voanjo ozinjare, misy le somary boribory helihely, misy le somary kara maventiventy lavalava na voanjo <hesitation> voanjo lava ozinjareo.